एबे राहदानिक काम कहबाही जौत कस्नुक हसइ उअ हमरा उअ एगुणी देशवसे दोसारी देशवमा देउनकही यापन जाही देशवा मा बणहु उ देशवसे दोसारी देशवमा जाए लगले जौ उअ राहदानिमा भिसा लेगाके हमार जाए पर्साऐ नाही । अ ओकरमा कथी हसइ राहदनिय मा हमार जम्मै बाबा दाउन नाउत ओकरमा हैने हसइ । हमार नाउ सबह जम्मे हसइ लेखाइल्, हमार घरा कहवा बणइ जम्माइ लेखैली । ओकरमा हसे हमार देउनकही जर्मलिक दिनवा सबह तिथी मिती जम्मै हसइ लेखाइली । हसे हमार नगरिताक नमरावा सबह जामआइ हसइ लेखाइली । हसे एबे हमरा एबे यापन देशवसे दोसर देश जाए लगलाहु जसने काम करे जेबहु, तोर देहु कही चाहे घुमे जेबहु । चाहे ओहावाअ एबे देउकही पण्हे जेबहु । हसे उअ हमार राहदानिमा चाही हसे उ देशवक भिसा लेलाके तही जाएके हसइ नाही । ओकर काम चाइ उहे देउनकही यापन देशवसे दोसर देश जाए लगले यापन बारेमा जाममे लेखाइली कागज नहिया हलिय । उहे कागआजअवमा जाममे लेखाइली हसइ उहे लेले हसे हमर दोसर देश जेसहु ।